Ley se- ley seed rice ley seed rice is is the rice where we can plant in ley farm yeah ley seed rice la one we plant la one we cu- we harvest it ourself we mill it and then you enjoy it with your ray oil soup chop rice, yeah! A can be okay with la bush meat inside and la lor leys ley rice where can come from outside which is pusawa long grain like for pusawa I like I like to eat pusawa with fried beans yeah fried beans a can be okay la butter beans yeah then ley long grain rice la one I like that one with with cassava leaf la one a can sit down with a.